أول شيء ممكن يبلش بتقليل السكر تدريجيا بدل ما يوقفه مرة واحدة عشان ما يحس بالحرمان تقدر يستبدل الحلويات التقليدية بفواكة الطازجة أو المجففة لأنها تعطية حلاوة طبيعية بدون زيادة في السكر الصناعي. بعدين يقدر يستخدم بدائل السكر الصحية مثل العسل او إستيفيا. وأيضا مهم أنه يشوف وجباتة تكون متوازنة يعني فيها بروتينات وألياف.